प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, एक केबल के माध्यम से किया जा सकता है और ब्लूटूथ के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है। किसी भी चीज का आसानी से प्रिंट निकाल सकते हैं।